Yaipiguara, kavita harina ipise <noise> katu vaereta ndie yayoekavita kua rairai jokuraita yayapo <noise> ipuere vaera jeengatu <noise> yande kua tembiu.